Hiziii, kulwamb <hesitation> mkele ndii, ndenyaah. kudekah. chakuriah, chang <hesitation> kavah. kiragwagwa. mchel <hesitation> mbugulah. gaah. rijiko. mbio. rijikoriah, ndakuu, nakaa. makaa. gaka. ndeta mnyumbah, mbugulah. chipimoh. chamanyii zikillo, zivirii. ama, gavagah, mbugulah. mazii. kwanzah. njemshaa. mazii. galah!. mazii, gage gachek <hesitation> kwanzaa. mazii. Yani. gavigariw. <hesitation> gumashiga. kakaviragirakushigaah. ndekah. vugule mazii. galah mb <hesitation> nanduu chaah yan isahani yahaa. nizuka gagavemashuu. zukemmazii, galah. nakazukem, mazii mbuguleh, kifuria chaah mbik <hesitation> mangutaa chigirah kifuria chaah nenyanombe, mchel <hesitation> gwah kukarangah, nagazuka mazii mbuguleh zinyanya nikarage vulai. Mbuguleh, mazii galah. ndakamarah. kurogah, mazii gwah. namagitaa, mbuguleh, mchelee. zukeem. zukeem. kwamashigah. ngorong <hesitation> yanii, ngorong <hesitation> nee. changanyah, ndakamala, ndioo. ndolee. mazii. gavulahmm, dahvee. ziekubimah, mazii. ngenyekanangah, gashie. galashilah, mchelee. hulah, chigirah, ndakuumanya, hamazii n <hesitation> vikombee. viangaa. kuu. ndenya. mbime. nivee. vitano. niv <hesitation> viangaa. zukeem. kwamchel <hesitation> gwah. gulah. naa. funinikee. mbenii, time. ndakusetah, mchelee. hisaa. Fulaani, ngavagakashiya, mchelee. guwaah. gutavagir <hesitation> gutavagir <hesitation> gutavagiree. nizee. n <hesitation> golah. igasii, yaah mnyumbah. mjikonii, ndakamarah kudekah, mchel <hesitation> yaah, gulah. mazikunyaa, time. ndasetah, time. ndamanya, time. yakuseta, mchel <hesitation> gwah. guvee. gushii. maazuk <hesitation> mchel <hesitation> yaah ziekumanyamchel <hesitation> gwah, gwahkushah. ndavugulah, mchel <hesitation> yaah. t <hesitation> hasii noo. ndehasii. kujiko. chandeku mchel <hesitation> gunik <hesitation> mbuguleh zuguzah, yang <hesitation> yakavah, ingokhoo. Yani nizirah. yakundekah mchel <hesitation> gwahge.